अगर अपन बिना स्वार्थ के कई कई काम करेगा तो ऊ काम पूरा होवेगा ही है। <noise> अपन न निस्वार्थ भाव से काम करनी चाव अगर अपन स्वार्थी बनिया रेवे गा तो अपनो कई भी काम पूरा नि होगा। अपन न स्वार्थी तो कदी बन्नो ही नि। जो भी काम करा सब अच्छा मन से करना चाहे है। क्योंकि अच्छा मन से काम नि करेगा तो अपना मन में कई न कई तो चलतों ही रेवे गो। ई वजह से अपन ये बिना स्वार्थ के काम करनी चाहिए।